ⵢⴻⵀⵉ ⵡⴰⵍⴰⵀⵉⴱⵉⵢⵢⴰⵏ ⵜⴰⴳⴱⵉⴱⴰⵜ ⵡⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏ ⵉⵎⵉⴷⴰⵏⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵙⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵢⵉⵏⵏⴰⵏⵎⵎⴰ ⵡⴰ ⴰⵇⵉⵎⴰⵏⵢⵉⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵏ ⵙⴰ ⴰⵙⵜⴰⴻ ⵏⴰⵙⵎ ⵡⴰⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴰⵏ ⴰⵉⵜⵓ ⵡⴰⵜⵓⴽⴰⵏ ⴰⵉⵜⴰⵓⵡ ⵓⵙⵀ ⵜⴰⴽⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵢⴻⵏ ⵡⴰⵙⵉⵏⵏⴻ.